Mety ny ma- mety mitarimy biby an-tragno izy kôa tsy ma- izy kôa tsy manakagna ny fahalalahanan'ny hafa le matahotro, de tsy hanimb- tsy hanimba ny fanagnan'ny manodidina.